Ya aya asaya u fama otu faya maun, ara lau- lawi dian, ya utin ni ara i inemeun ni ara ufay bota maun, yaka lau- lawen diyal lahe la sayayam, hay hasaya i, ya bagsa ara lau- lawe meheloy toy meun. Ya bagsa sai sefu abuk bala kai taha, ya asai hefala, ya sai hefala huan ya saya i sefu, ni falala amaun na sai sefus, yahuna buna abuk loy, ya walena layun ya asai ra ya ukum ya uk sefu, ya ebele'e, ya ebele sifu, ya uti ufaya ma <hesitation> ara ai dudur kini meun meta, ya hil yak daran waktam, ya huna waya heloy, ya sukura ya sukura ya misa, ya misa sefu, ya huna sefu ara esen meme tene meya nolu tu esan daran waktam maun. Ya huna sefu, ya misa sefu yaka anin ya misa sefunei, sefyani enhelew, yani yani i'ina, fai'nam lehua ya huna waya maleo ya sukura ya misa. Ya me sasef i ini meun ara ufay boti meun ara esen meleone meun, ara ai dudur kini meun ya misa sefu, ya mese sefu hua anin, ya hisru muwaya ma meta, meta huan ya hisno moya huna leku, waya mete bawaya maya hunani embera maleo ya misaleo. Ya misa hua anin, metaleo ya hisno moleo, ya misa leku ya hil asayaya ma ya asa ai, ni nus nama loy ya wanel lena layun ya asai sefu, ara ai lani meun, ara bailu huti meun, ya hil kela maun, ya asaya ira ya uba na'a nira ya ebele'e, ya ebele sifu solnia yaha ha kalay, ya hakalay huan yaka an ya hakalay niran kai ara bay low huti dialhale huan lew ya hil asayaya maleo ya asayaa'i, ya sai bailu huti meun, lew hua anin ya sik sefu yak isin i meun yaya hakalay nira ya eselew waya wayam mik sefu Ya tebu ya tebu huan lew yaka'o tewa, ya hil amaun ama hua ya babak malatif fela maya mihihe, ya mik falala maun ya mik mik mik mik mik sampe ya mik sefu ara lana maun, ya uti suda sinara ya tebu, ya tebu nai ewhela maun ya sahira hali huan ya hil asayaya amleu, hi- hil asayayam leku huan ya asaya i ni ara lusna mun ya asaya ya hius sam, ya hiu law au ara esan dokana maun, ya hil kela maun ya siki, ya sifsefu ya ebele'e, ya ebele huan ya uti huan yaka ofu ufaya an suda ya saya esifu nika ya saya sifu hua anin, ya huti, ya uti ya uti yaka, nika amba, amba heta heya asa yai'ra, hali huan ya tak yak ya leke ara lusni meun, ya uti <hesitation> ya uti u law- lawa nikahe enha anin <hesitation> ya hil esa asan maleo ya saya helotu ama heheloy leo ya uti leke ara esen lusni mea ara dokene meun ara law- lawem ara esen boufem. Haley huan ya asya ai ra, ya saira huan, ni hahua ufay esen enin, bu'e hua ufa mah si dari tu berelem ara isin, boufe dial. haneha suda abuna kokobu, ara ufe fol hale huan leo ya hili, ya hil asyaema ya asya aira leku leo, ya sai ara bufe meun ya huna ya oku, ni esan keleste, ni esen. Ei kumo ultes tei ya hili, ya siki ya ebele'e, ya ebele sifun neihua yak isin inha hakeme ya muhu, ya hil hakeme ya eselew wayam, ya muhu sefu ya tep sefu'ni yak esan anin, ei kanalala mate te tebun yak esan am abe ya tetebun ira, haley huan ya hifak kuwaim. Ya hil ya utaka u, yak wa'in sifun nika ya bala huan, ya hili ya hili ya teba sefu, ya esen lotu huan ya tebu, yaka u yak wai, yak waim yak faya anin, ya saya sif nika, ya ufaya suda ya wale suda ya sai sifu yak waim ya hif sifu. ` Ya te ya tebu bonu imeu im yang bonu ya hak, ya hobu ya were fitalanam te ya hil ai siktes tei ya hobu, ya hobu huan ya taat, ya tak ni wa tafam ya wohi heloy mauki ya hakalay, ya hakalay sef, ai am sef am ina.